Izy koa, hikoran̈a karazan̈a kolontsain̈y ndrô Singapory ndreky ô zen̈y ten̈a ny fihaonan'ny kolontsain̈y ny Sinoa, Malezy, Aindy ndreky Biritaniky miaroharo. Baka iô amizay, maro karan̈a zen̈y kilitiora ndrô, azony raha olo maro maro zen̈y kay resaka ara asa tan̈ana zen̈y ten̈a mampiavaka irô karà zen̈y.